भरोसा एक इंसान के जिंदगी में बहुत अहम भूमिका निभावे ला। सिर्फ भरोसा से ही एक इंसान दूसरे इंसान से अपने दिल का बात कहले में सक्षम होला। भरोसा कसी भी इंसान के जीवन में सिर्फ शब्द ना, शब्द से बढ़ के होला, भरोसा के नापे या तोले का कवनो भी यंत्र ना बनल हवे। ई इंसानी रिश्ता के और भी गहराई में बांधे में मदद करेला।